अगर आपन भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ्यीं चि त तेमा एक शब्द सूणी व्होलु विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। ज्वो माइक्रोवेव ओवन ह्वंद स्वो ते ही प्रक्रिया मां काम करद। जे से भोजन ज्वो रौंद तेमा ओवन का भितर, स्वो हर एक चीज मतलब भोजन का छ्वोटा छ्वोटा अणुओं ते भि गरम कर द्योंद, जे से भोजन क्या व्हंद भितर बे भेर तक पूरा तरीका से गरम ह्वे जंद।